Eky'erinywa ekyanganzire, kikakolhebawa omwa miyembe, wukathatsuka eryoya emiyembe, iwasarangayu, iwahira y'omwa kuma akakatwangatwangayu, iwutha mw'amaghetse, neryo iwatheka okw'amasenyerezi, neryo nuku ikanatwangatwangayu, mwanalhwa eky'erinywa. <hesitation>